पनीर के कई प्रकार होते हैं जैसे नरम पका हुआ पनीर, धुले हुए छिलके का पनीर, नीला पनीर, पूरे दूध से बना पनीर, मक्खन निकाले हुए दूध का पनीर। प्रोवोलियन डोले से वाले पनीर, मार्गानो पनीर पनीर को स्वाद को बनाने की प्रक्रिया पर निर्धारित होता है। जैसे सुखो पनीर का स्वाद हल्का कड़वा होता है और नरम पनीर का स्वाद हल्का मिठास से भरा होता है।